א האזל נוצט זיינע גרויסע אויערן מערסטנס פאר די גוטע הערונג וואס ער האט און אזוי קענען זיי הערן אנדערע חיות וואס ווילן זיי כאפן פון זייער זייער ווייט און ער קען אוועקלויפן. ס'קען זיך אויך דרייען זייער זייער- ארום און ארום און ס'העלפט זיי מיט היץ אויך.